Mi sò assæ da coxiña svedeise. No me ricòrdo d'avei mai mangiou di piati che se dixan svedeisi. Però mi creddo che gh'an tanto pescio e carne, pöche verdue perché fa freido e læte, de mòddo che se preparan de xatte de suppa de sarmon e de patatte. Pe mi ascì saieiva interessante savei comme se coxiñan, se fan comme noiatri che ghe mettemmo euio, persa co-o pescio e se ghe mangian o pan insemme.